Ave, pos á si me recuerdu de quandu más nueva. Pos Matemáticas, Física, Química, Biología, Geología, Estoria, Filosofía, Lenguagi, Letratura, Sicología, Sociología, Economía, Política, Antropología, Geografía, Informática, Tenología, Arti, Música, Educancia Física, Álgebra, Cálculu, Física Quántica,... inglés, francés... te val assina?